Fikarakaragny zaridaigny aloha da, voalohany eky e, refa abo gn'ahitry da tapatapahanao, raha ohatry ka aniasika oe tsy de misiry lôtry izy asianao zeziky izy ka, zany oe asianao zeziky izy da refaveo amizay hidignanao rano da refaveo amizay izy tonga da ma- miamaiso miamaiso avao gn'aniny; da raha lava koa izy da tapà lava tapà, izà abao.